﻿Ou ayemomandua <hesitation> papaka payandepore <hesitation> kuapeko aparaikia rupi aja paraete irü koti rupi yae jae kua horako jaeñomai gueru paraete mbae rou jae jae jokuare semaendua aï seyimbiaiyae anima seyimbiaiva aïva jekopeguama semandua aï ayemomaendua ai mbae kua horapeko mbae oyeapo